Pesa nikawaida yakugwa furaha kwasababu, pesa kama pesa. Pesa ni matumizi yako yakawaida nafura nayee, nifuraha tuhu ambayo khailingana na izo furaha ukundazo. Furaha yehe isininkwa kwabinda kufurahi basi enda afurahi kwa raha. Lakini kwamba kufuraha pesa nefuraha ya dunia <hesitation> hapo ula.